<hesitation> Kolontsain̈y ndrô baka Mekisiky dray zen̈y. Irô Meksikana àby io zen̈y man̈ano karà teo zen̈y, man̈ano satroko, tia mihina irô, tia mintsijaka. Avô zen̈y lafety ndrô zen̈y resaka areky maresaka in̈y miaraka fesitivaly, ten̈a ndrôsy ndreky kolontsain̈y ndrô volan̈iko zen̈y.